मेरा दुइ घरगा माइस गैतिबन जम्माजम्मी उन्नाइस जनागो परिवार छ । दुइ घर भन्नाले एग मेरा लोग्नेगो घर अर्को मेरो माइती घर । माइतीघर मेरा चौद पन्ध्र जना जति छन् भने मेरा <hesitation> लोग्नेगा घर पाच जनाजति छन् । <hesitation> तस अरिबन उन्नाइस जना जति पुग्दाछु । अब तामी मेरा बड्डा बाजे बड्डा_बड्डी बजि धेगी लिएर मेरा <hesitation> काका काकी भाइ बुइना <hesitation> अब भाइ बौरानी सप्पै अरिबन तत्ति पुग्दा छन् । मेरा घर मेरा ज्यु बणाजु <hesitation> लोग्ने अब छोराछोरी अरिबन <hesitation> तति पाच जनागा छन् । तनि पान जना अरिबन तति पुग्दाछन् । अब यमी कति <hesitation> उमेर समुहगा छन् भनेपछि अब एग वर्षधेगी <hesitation> पन्चानब्बे वर्ष उमेर समुहगा माइस छन् मेरा घर परिवारमी जम्माइ । तनिहरुगो अनुमानित उमेर अब बाजेबजीगा उमेर बड्डा बाजेबजीगा उमेर <hesitation> पन्चानब्बे वर्ष जतिगा छन् । अब इजा ब्वागा <hesitation> साठी सत्तरी वर्षगा छन् । भाइ बैना भनेगा तनी अब बीस वर्ष धेगी तीस वर्ष बिच्चगा उमेरगा छन् । अब काकाकाकी लै त्यै <hesitation> साठी वर्ष साठी पैसठ्ठी वर्ष उमेर समुहगा छन् । ज्यु वणाजु पनि पाठी पैसठ्ठीगा छन् । भनेपछि मेरा घर त्यै बीस धेगी पन्चानब्बे वर्ष उमेर समुहगा माइस बस्ताछन् ।